Nti to ri ki mnaa abɔ ajɔ gbɛrɛru kɔ gbɛrɛ kɔ mmasa chulɛ'aara kɔ mɛbo wa rɛ kɛ chuɔba kpame kpii wa nnwɛsɛã ɔbɔrepapa rã so. rele. kara bo chira rɛ keree gbigb nnɛ nu ebo nyɛ ri nna m'oa enu. mjaa echu nwi mga ju'o nwi mga gbo kpii ebo then alula nti ki nnyɛ ba kɛ chu wɛɛɛ. mchuɛ dim gbɔ nwi mga nnwɛre cbu nwii mklaa bo chu we biloo katɔru maasi nwi mkpikpee ka tɔbe chu we chu ka fia ba dɛ nnyɛ yɔni kata. mdorɛa nja wenɛɛ nnyɛ oku rɛ baa gbo be chuɛ onwi. chu onwi nɛɛ odo. oku rɛnaa gbo kara nkelo kukula ɔbɔ osovɔtɔɔ yaba tɛmɛ beedea agba ɔbario njenje oku rɛkrakei be abavedɛɛ agba masa yaba mdirɛɛ nu nɛɛbanna yɔni kati pu. mjaa njira nwi mga ju'o. si nnyɛ naa gbo ra agba tɛmɛ bee liɛ ntɛ njenje bee liɛ nka yabaa nɛɛ yã ri mi nlito anyɔni nwi mga sie chii. ja ekuu ju nɛɛb nwi mga gboro nu bo